Auna auraviniani ganiganina tu vamoka ganiganiri vamoka ganiganiri anina tu iana goi kokore bevinimuni e goada bevinimuni a auna auravinirini tu vamoka ganiganiri a giniguinena tu biku auraviniani korana vamoka ganiganiri basi bene taro mago vaburi aura vinirini vamoka ganiganiri korana vamoka ganiganirini boganirini anina tu goi tu asi bevito garigarimuni bogania goi be dukumuni mu garo bebogi o ganigani moirana boganiani moga tu goi tu aua ruarua ba toitoi begabia be goi tu kai bevitomu nai auna aura vini dikadikaiani ganigani tu vamoka ganiganiri basi gena danu tu moga korana bogania goi kokore bevinimu oi mai saini ganiganiri bogania mai beredi sikoni laisi mai geri goi nugamu ai tu asi bege genani benamo vamoka ganiganina boganiani ena namo tu ia tu asi voina ovaroani etanuni gemu vamokai be boeago bobasi laua bo vagaia boeago bokwaia boma daria segurimu gagurimu erigoni maki be auna tu monai agitaiani nai auna vamoka ganiganina basi anina tu moga o seguri iagiani ovekwaragi iagiani omidigumidigu iagiani be goi gemu goi noga mo osaini vamokai nai auna. Agitaiani bona amagurigiaiani agarevagiaiani aveiani agitaiani akwaiani aganiani nai bena auna auraviniani ganiganiri tu vamoka ganiganiri korana taugegu na avekwaragiagiani tu avaroani taugegu na akwaiani taugegu auwalosiani taugegu na adariani taugegu na aganiani nai auna vamoka ganiganiri bakiraia anina tu moga vamoka ganiganina bogitaiani tu nega vovoka tarima ta asi evamokani neganai ia na mo vamoka ganigani na tu eagoni eavoiani bema au avamokani neganai au nega gutuma au maket ai au ganigani kekei asi avoini korana au avamokani be auna vamoka ganigani na aura viniani dainai au avamokani bema au vamoka ganigani asi bara uravinia neganai au tu asi ba vamoka goi au vamoka ganigani na auraviniani dainai au vamoka anina aeagoni abasiani awalosiani nonogana o asi avamokani neganai tu motukai ma borageni moni boafitogaiani kwikila boavoiani bo marigoni motu ma vekwaragi barana ta nai auna vamoka ganiganina kekei auraviniani tu moga garivata tu bogabua wan ma bununa bodariani tu borufi gitakaua Bodaria bogania biku tu gabu toitoi ai bogitaiani taro maki gabu toitoi ai bogitaiani vaburi maki gabu toitoi ai bogitaiani gabu toitoi ai ia bodaririni a bogabuani bodariani ema boura bofaraia bogania maki na garivata tuna ia mogesina boveiani tu goi bogani maseni o garotariai tu gamu botorea mage. bogani mo garivata gena namo ta moga nai au gegu feiva bakiraia auna baura auravini dikadikaia tu vamoka ganiganina kekei basi tu moga mage boganiani maeokanai boganiani ma bununai boganiani ema bogabuani boganiani taro maki mogesi vaburi maki mogesi mago maki mogesi e maniota maki mogesi nai bakira vamoka ganiganina tu auna auraviniani basi anina kekei tu moga ia gena namo kika tu moageri mai atanuni nuganai auna moga kekei agitaiani nai benamo auna vamoka ganiganina kekei auraviniani basi kekei tu moga mogesina kekei nai atanuni nugariai au vamoka asi aeaguiani korana vamoka gena namo agitaiani tu faka ekouani vamoka ganiganina tuna biku biku maiga akirari baregobaregoani Biku ia tu etanuni benamo moga ma bobasia biku ta moga bekori biku ta ma boagabia biku tu ovaroani be iatu ta bogani gosia ta ma bobasiani asi asi bovoiani nai ma auna moga kekei agitaiani amagurigi iagiani agareva iagiani auna mogesina kekei amagitaiani kekei nai mai garivata maiga auna biku maiga auna akirari baregobaregoani korana auna agitaiani amagurigiaiani agarevaiagiani aganiani nai vanagivanagi auna tu garivata akirari baregobaregoani kekei mogesina nai benamo garo gutuma au vamoka gana asi aeagoni asi garivata neganai au nugagu evekwaragini akirani au naeago au vau biku ta vegata nagabia ma aeagoni gagu biku agabiani korana au biku gani aurani dainai ma avarigisini aeagoni gagu biku gauri abasini aeagomani.